පැඟිරි <hesitation> පළතුරු නම් ගොඩක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ <hesitation> එදිනෙදා පාවිච්චි කරනවා අපි ඉතින් කොහොමත් මේ දෙහි <hesitation> මේ එක එක අපි ව්‍යංජන හදද්දී පාවිච්චි කරනවා නේ දෙහි. ඊළඟට දොඩම්. දොඩනුත් විචිධ වර්ග තියනවා. අපි ඔය තැඹිලි පාටට තියෙන ඒ රට දොඩම් එක. ඊළඟට පැණි දොඩම්. ඒ වගේ තියෙනවා. ඊළඟට ලෙමන්. <hesitation> ලෙමන් තියනවා. <hesitation> ජම්බෝල <hesitation> ජමනාරං. ඒ වගේ ඒවා පැඟිරි සහිත පළතුරු. <hesitation> මම ඒවලින් <hesitation> ගොඩක්ම කැමති කිව්වොත් මම ඇත්තටම ආසයි <hesitation> ලෙමන් හදලා බොන්ඩ. ඒවගේම මේ අර තැඹිලි පාට මේ රට දොඩම් ඒකත් <hesitation> නිකන් කන්ඩත් ඇත්තටම ආසයි. <hesitation> තව <hesitation> තව තියෙනවා නේ මේ නාරං. පුංචි නාරං <hesitation> ලංකාවේ ගොඩාක් රස නාරං තියෙනවා. ඉතින් නාරනුත් ඇත්තටම ඒවා නිකන් පොඩියට කන්ඩත් ආසයි. <hesitation> ඒවා <hesitation> බීම හදලා බොන්ඩත් <hesitation> ආසයි <hesitation> නාරං ගත්තොත්.